A chan sent'ila a na xaꞌna chunda chunda taxin tusuaba utandui ela utukin inrunda tsusa ni chjon sutheꞌe thi yatjin mi ya xeꞌan ni kin endato ndatusuan nda tachathe undaxan thingo rana ndataxin ndatha eni geꞌen chjon <noise> nexin nchi taꞌa tiye nexina <noise> na tajina <noise> tekjanxion na ya na kinꞌa pero thejan chon na̱ kin chunda taxin naraba xinexin na ba thi tukin osea unitjao diciembre rengi urexin kin urugunda tsani the thechathjin sea chjon sea chamarras ya xean ni ya mi turean ni nanda taxiꞌin tathita ni cha thjinga niso <noise> thitjani la gripa unda ni tsusa ni thi thjin nchuta taxinthu kin nu nitjo diciembre unda taxin chrin. <noise>